بين البنين يعني أنا نشوف أن القدر ناجم نبدله في حدود فما حاجات معناش فيها تأثير فما حاجات قراراتنا هي وذي كانت هاش قراراتنا لازم نتحملوا مسؤوليتها في اللغة مانلومش القدر متاعنا في كل شيء خاطر عنا مسؤولية في اتخاذ قراراتنا وزادة فما حاجات هي مكتوبة وهي مقدرة باش تصير باش تصير.